ⴰⵀⴰⵍⵉⵢⴰⵏ ⵢⴰ ⵀⴻvⴰⵍⵉⵢⴰⵏ ⵢⴰ ⴰⵜⵡⴰⴰⵙⴰ ⵙⴰⵔⵡⵉⵢⴰⵏ ⵏⵉⵜⴰⵔ ⴰⴳ ⵜⴰⴼⵍoⵓⵜ. ⵀⴰⵣⴰⵔ ⵏⴰⴽoⵏⴰⵏ ⴻⴽ ⵎⴻⵢⴰⴳⴰⴷⴰⵔ ⴰⵙⴰⵔⵉⵙ ⵜⴰⴼⵍoⵓⵜ ⵏⴰ ⵏⴰⵀⵔⴰⵜⵡⴰⴰⵏ ⴷⵉⵔⴰⵏⵉⵏ ⵡⴰ ⵏⵔⴰⵜⴰⴼⵍⵓⵜ ⵏⵔⴰⵀⵉⵜⵉⵢⴰⵜ ⵙⵉⵍⴰⴽ ⵏⴰ ⵇⴰⵡⴰⴷⵉ.